To nga mawnga artu tummbaa kaaƴoy koy bilukoy ngudditinkoy e nder, ko heewta ngaɗaa casting, koo ngaraa ngaɗaa siminti, koo ngaraa ngaɗaa penti, to boo ɗum tokosun, tan waɗu casting, ngaraa ngaɗaa siminti to dow koo ngara ngaɗaa penti to dow, a timminii.